Iskrim, ay iskirimila masalan ya muyat warita, ya far _hinayga ya <hesitation> rihan_ay riha ken iskirimga ghayirek idana, haliblo darin iskirimi, farawlalo darin iskirimi, <hesitation> keram karam karamilalo darin iskirimi, <hesitation> kakawlo darin iskrimi, burtukano darin iskrimi, mangalo darin, irin firgenane nakhalog irn talabkan ika allataina